Ɨ́ɨ́n yoo, uu yoo, uni yoo, juu yoo, o'on yoo, iñu yoo, uxe yoo, una yoo, ɨ̄ɨ̱n yoo, uxi yoo, uxi ɨ́ɨ́n yoo, uxi uu yoo.